أول شيء بيصير تستخدم الخيط وتدخله بالإبرة بشكل صحيح، بعدها تستخدم الزر وتحطه على القميص وتخيط بشكل واجد صحيح، حتى لا يصير معك تكتلات ويكون شكل الخيط واجد سيء، بعدها تثبت الزر بشكل صحيح ويصير بعدها تستخدمه.